Émuru, émuru ehaŋeza ínoo fohe.

Kazaġo ínohe źimiɭomomi timi kuru, óniĥuo nahem, níĥuo nahem paske názie, óniĥuonazo kaɭebbuhimeźe. Mósimo źiɭonazaa. Niḃaan yanee yahie, yahie muṗe nazaa. Síona buhimeźe bóreĥuoḃom. Amiñainiamisohulaźe, óñetesakazo naxarraa íñuale, ámizuale añaḃanirii. Muzaletominemuṗe. Soiniġaɭosoniṗenemehem níĥuo. Ñamuṗe éludu, yáludu, yáludu mázii, nízominarimi śay, śay, śay, śay, ósatiġazo naeḃanasakarii, báluduimimi nii basisupali, esupali doneiniġaɭo dóñatesaġazo. Éñatesakazo, esupali meremimaanum, neremaanum, amiñaini emeduri iini ániloyo, eredus, éñaḃanendikeni. Amiñatiaralo, piriririp, neɭew doimiesupali. Neb- éḃe burũẽ. Burũḃo dóeñaɭeneźaneḃe negien maanumo. Muśemenerũmi, kápuġokilo. Amiñainiaɭemideŝe mimaanumoźũ, meñainieŝasu néźaneḃe niḃurũẽġariŋen bápue.